Fomba iborosona tsara ny nify. Malaka borosy nify asiagna colgate. Izy ave kosehigna tsara i nify. Kosehigna miadana tsy mafy. Ave atao ela. Atao maloha le nify aloha ka izy ave atao ka amin'ny vaza, amin'ny fara-vaza. Rokotigna tsara amin'ny borosy nify, ave miombokomboko hangalana i rôtrarôtran'ny i borosy nify. Ave miombokomboko aminjay hagnadiovana izy.